Milina fagnasa- fagnasana lamba: mankamôramôra fagnasana lamba. Mampihegny taba ataon-tegna. Antegna zegny tokony hikosoko ananjy dia vitan'ny masinina io fôgna mikosoko ananjy. Makamôramôra fagnasana ananjy zegny ny masinina fagnasana lamba.